Ɨó horá ja saáva ta'anyo ɨó tristeí te kukuia iní, te ɨó savaí ja kakusɨi inɨí ka ɨó sɨɨ inɨí jina'i ja kasukuí nu yɨu ya'a.